саламатсыз ба құрметті әріптестер
құрметті депутаттар баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
уважаемые депутаты прошу всех вас пройти процедуру регистрации
тіркеу режимі қосылсын
жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын
құрметті депутаттар біздің бүгінгі жалпы отырысымыз сағат он төрт он бесте басталып отыр сондықтан і біздің регламент бойынша біз осы сұрақты заңдастырып алуымыз керек
осы мәселе дауысқа қоюға қажеті бар ма
жоқ онда келістік
мәжілістің жалпы отырысын он төрт он бесте ашық деп жариялаймын
енді құрметті депутаттар күн тәртібінің жобасы күн тәртібінің жобасы сіздерде бар сол бойынша сұрақтарыңыз
жоқ онда күн тәртібі бойыша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
күн тәртібі бекітілді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
бірінші сұрақ отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы іс қимыл туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрайымы депутат әбдіқалықова гүлшара наушақызына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
аталған заң жобасы қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары әбдіқалықованың нуркинаның сейдумановтың смағұлдың унжакованың сондай ақ сенат депутаттары бақтиярұлының нөкетаеваның сүлейменнің бастамашылығымен ұсынылып отыр
бүгінгі таңда отбасылық тұрмыстық ортада құқық бұзатындардың жауапкершілігін қатайтуға қатысты тиісті шаралар қабылданып жатқанына қарамастан бұл мәселе өзекті күйінде қалып отыр
осыған байланысты әзірленген заң жобасында отбасындағы зорлық зомбылықтың алдын алу мәселесіне айрықша назар аударылды
бұл орайда заңнаманың мақсаттары мен міндеттері және қағидаттары күшейтілді алдын алу субъектілерінің тізбесі кеңейтілді уәкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті нақтыланды және ажыратылды
отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылықтан зардап шеккендерді қорғау және оларға қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету бойынша нормалар енгізілді
сонымен бірге отбасында жанжал шығарушыларының мінез құлқын психологиялық әдістермен түзеудің қоғамдық бақылау институтын енгізудің тетіктері қарастырылуда
бұған қоса полицияның зорлық зомбылықтың кез келген фактісіне жедел әрекет ету бойынша жауапкершілігі күшейтілуі сондай ақ қайғылы жағдайлардың орнын
алуын болдырмау үшін отбасында өктемдік жасаушыны тұрғын үйден уақытша шығару жөніндегі норма көзделді
комитет заң жобасымен жұмыс істеуге және екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма үшінші қыркүйекке дейін қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауларыңызды сұраймын
рахмет гүлшара наушақызына сұрақтарыңыз жоқ болса онда қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі сұрақ қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы іс қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша да сөз депутат әбдіқалықоваға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
аталған заң жобасы қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары әбдіқалықованың нуркинаның сейдумановтың смағұлдың унжакованың сондай ақ сенат депутаттары бақтиярұлының нөкетаеваның сүлейменнің бастамашылығымен ұсынылып отыр
бұл бұған дейін ұсынылған заң жобасының ілеспе заң жобасы болып табылады
түзетулер отбасылық тұрмыстық қарым қатынасты екінші қайтара әкімшілік құқық бұзушылыққа жол берген тараптарды татуластыру нормалары қолданылмайтынын құқық бұзушылардың жауапкершілігін күшейтуге бағытталған
тұрмыстық зорлық зомбылық фактілері тіркелген отбасылардың бала асырап алуларына жол бермеу нормалары қарастырылды
кәмелекет толмағандар істері жөніндегі комитеттің өзіне өзі қол жұмсауға әкеліп соқтыратын себептер мен жағдайларды анықтау және жою кәмелетке толмағандарды жыныстық озбырлық жасау қылмыстарына қарсы алдын алу бөлігі бойынша функциялары нақтыланды
сондай ақ отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылықтан жәбірленушілерге заңдық көмек көрсету бойынша әділет органдарының функциялары реттеледі
комитет заң жобасымен жұмыс істеуге және екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма үшінші қыркүйекке дейін қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауларыңызды сұраймын
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы сұрақ бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қаулы қабылданды
келесі мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу және инвестиция ахуалды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз қаржы және бюджет комитетінің төрайымы депутат қарақұсова гүлжан жанпейісқызына беріледі рахмет
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
аталған заң жобасы мәжіліске номері жетпіс тоғызыншы үкімет қаулысымен жиырма жиырмасыншы жылға жылғы жиырма бірінші ақпанда енгізілді
аталған заң жобасы жүйені салықтық және кедендік әкімшілендіруді жетілдіру инвестицияларды тартуды ынталандыру бизнес ортаны дамыту тарифтік саясат пен монополияға қарсы реттеуді жетілдіру мақсатында әзірленген
қаржы және бюджет комитеті заң жобасы бойынша екі мың жиырмасыншы жылғы отызыншы желтоқсанға дейін қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауыңызды сұраймыз
рахмет гүлжан жанпейісқызына сұрақтарыңыз
онда осы мәселе бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
құрметті депутаттар келесі мәселе халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы қазақстан республикасы кодексінің жобасы жөнінде бірінші оқылым
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрі елжан амантайұлы біртанов мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің жобасы жеке және әлемдік тәжірибенің үздік мысалдарына негізделген денсаулық сақтаудың
жаңа ұзақ мерзімді моделін құруға сондай ақ медициналық қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету мақсатында әзірленді
кодекс жобасының әзірлеудің негізінде мемлекет басшысының екі мың он сегізінші жылғы ы оныншы қаңтардағы төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты қазақстан халқына жолдауы
қазақстан республикасы президенттің игілік баршаға сабақтастық әділдік өрлеу саялау алды бағдарламасы
кодекс жобасы жобасын әзірлеу барысында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынымдары сонымен қатар экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының
жеке і мемлекеттердің даму көрсеткіштері және қазақстан республикасының екі мың елуінші жылға дейін стратегиясы ескерілді
жалпы жоба бойынша жұртшылықтың қоғамдық ұйымдардың және денсаулық сақтау саласындағы сарапшылардың қатысуымен он жария талқылау өткізілді
ашық нормативті құқықтық актілер порталында екі мың он тоғызыншы жылдың қаңтар айынан бастап талқыланды
нәтижесінде азаматтардан үш мыңнан астам ұсыныстар түсіп жұмыс топтарда қаралды
екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма бірінші ақпанда нұр отан партиясының фракциясының отырысында қаралды
кодекс жобасы қоғамдық денсаулық сақтау медициналық көмек денсаулық сақтау саласындағы білім және ғылым фармацевтикалық қызмет кадрлық саясат және медицина қызметкерлерін әлеуметтік құқық қорғау цифрлық денсаулық сақтау бағыттарын қамтиды
бірінші бағыт қоғамдық денсаулық сақтауға тоқталып кетсек еліміздің денсаулық сақтау саласындағы мақсаттарына жету мемлекеттің заңды тұлғалары мен азаматтардың ортақ жауапкершілігі болған жағдайдағы мүмкін
осыған орай кодекстің жобасы ы бұрын ы заңнамада көзделмеген жаңа жаңа баптар енгізілді
мысалы салааралық і әрекеттестік мәселелерін шешу мақсатында қоғамдық денсаулық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бөлігінде мемлекеттік органдардың ы міндеттері айқындалды
жұмыскерлер арасында денсаулық сақтау мен профилактика бағдарламасын і әзірлеп іске асыру салауатты жұмыс орындарын құру және жұмыскерлердің скринингтерден өту мүмкіндіктен і мүмкіндіктері і көзделген
осылайша кодекс жобасында салааралық өзара іс қимыл нақтыланды
скринингтерден өту үшін міндетті әлеуметтік демалыстар көзделеді
жүргізуші құқығын алу кезінде алғашқы көмек көрсетуді і дағдаларын үйрену міндетті
қоршаған ортаның халық денсаулығына әсері оның ішінде шу ы және атмосфералық ауаның әсері мәселелері реттелді
қазіргі таңда жас өспірім өспірімдер және і жастарға медициналық көмек құпия ретінде көрсетілмейді
осыған орай балалардың денсаулығын сақтау мәселелері және жас өспірімдердің өз еркімен медициналық көмекке жүгіну мүмкіндігі ескерілді
мектеп медицинасы ұғымы заңнамалық түрде бекітілді
сонымен қатар психикалық денсаулық сақтау суицидтік мінез құлықтың сондай ақ мына құмар ойындардың профилактикасы жөніндегі нормалар ұсынылады
білім беру және түсіндіру іс шараларын өткізе отырып тәрбие алушылар мен оқушылардың денсаулық сақтауға ата аналар мен педагогтары тарту бойынша нормалар і реттелді
нәтижесінде қызметкерлердің сырқаттарын
ерте сәтінде айқындау мүмкіндігі қамтамасыз етілді
жастардың репродуктивтік денсаулық сақтау мәселелерін ы сауатталығының артуы суицид әрекеттері мен темекі өнімдердің алкоголь ішімдіктерді тұтыну санын төмендеуі
медициналық көмек
і кодекс жобасымен медициналық көмекті ұйымдастыруының интеграцияланған моделі енгізілуде
азаматтарға тиімді ы сапалы медициналық көмек көрсету және і сырқаттанушылық деңгейін төмендету мақсатында кодекс жобасында медициналық көмек көрсетудің үш деңгейлі жүйесі қарастырылған
бұл жүйе барлық деңгейде пациенттер
ағымын басқаруы басқаруға және стационарларда кез келген бейімдегі пациенттерді ы қабылдауға мүмкіндік береді
сонымен қатар кодекс жобасында медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі медициналық ы медициналық ыыы міндетті сақтандыру және ерікті медициналық сақтандыру шеңберіндегі медициналық көмектің көлемін анықтау қағидалары реттелген
медициналық көмектің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында медициналық көмек көрсетуді стандарттаудың бірыңғай тәсілдерді жасалды
трансплантация институты
медициналық көмек көрсету саласында мемлекеттік бақылау күшейді
нәтижесінде медициналық көмек қалалық және ауылдық жерлерде қолжетімді болады
медициналық көмек көрсету процесстері халықаралық стандарттарға сәйкестіріледі
ағзалар мен і ұлпаларды транспланттау кезіндегі ашықтықты қамтамасыз етіледі
ұсынылатын медициналық қызметтердің сапасын бақылау күшейтіледі
денсаулық сақтаудың і тиімді жүйесін құрудың негізгі шарттарының бірі ол ы әрине саланың бәсекеге қабілетті ы мамандар мен қажетті ғылыми зерттеулер мен және инновациялармен қамтамасыз ету
медициналық кадрлардың деңгейін көтеру мақсатында білім берудің үздіксіз интеграцияланған моделін білім алушылардың тәуелсіз бағалауының және
түлектердің кәсіби ы даярлығын енгізу көзделді
кодекстің жобасы биобанктердің биоэтикалық комиссиялардың құруы мен пайдалануының және этика мәселелері жөніндегі комиссиялардың рөлі мен мәртебесін реттейді
медициналық білім беру ұйымдарда і стратегиялық әріптестікті университеттік клиникалар мен і біріктірілген академиялық медициналық орталықтардың жұмысын одан әрі дамыту көзделеді
нәтижесінде медициналық кадрларды даярлау сапасы артады
қолданбалы және іргелі зерттеулердің дамуы қамтамасыз етіледі
гендік инженерия және медицинаның дамуына мүмкіндік береді
тегін медициналық көмек пен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде халыққа дәрілік заттарды таңдау мүмкіндігін беру мақсатында
бірлесіп төлеу мәселелері реттелді
пациент өз еркі бойынша дәрілік затын баға бағасының айырмашылығын төлеп қалаған дәріні сатып алуға мүмкіндік ашылады
сондай ақ кодекс жобасында дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласында ы бақылауды жүзеге асыратын фармацевтикалық инспекторлардың қызметін жетілдіру көзделген
олардың қызметі денсаулық сақтау саласындағы
заңнаманың ы бұзылуының алдын алуға анықтауға және жолын кесуге бағытталған
нәтижесінде азаматтардың өздері таңдаған дәрілік заттарды сатып алуға мүмкіндік пайда болады
шетелдік өндірушілерлің қызметі тексерілетін болады
диагностика емдеу және медициналық оңалтудың жаңа әдістерінің саны ұлғаяды
медицина персоналының біліктілігін арттыру мақсатында кадрлардың үздіксіз кәсіби дамуы оның ішінде жұмыс берушінің есебінен і біліктілігін арттыру медицина қызметкерлерін сертификаттау резидентура және кәсіби қызметі бастау кезіндегі міндеті
тәлімгерлік көзделген
мемлекет ы тарапынан әлеуметтік қолдауы қамтамасыз ету үшін ы біліктілік деңгейіне сәйкес ы қаржылай ынталандыру және медицина фармацевтика қызметкерлерін жергілікті бюджет қаражаты есебінен әлеуметтік қолдауға басым құқықтары көзделеді
медициналық оқыс оқиға ұғымы және оны анықтау механизмдері енгізіледі
медицина және фармацевтика қызметкерлерінің кәсіби қызметіне араласуға тыйым салынады
сонымен қатар денсаулық сақтау жүйесінде министрлік пен жергілікті атқарушы органдардың құзыретін ажырату мақсатында медициналық қызметті лицензиялауды орталықтандыру
көзделген кәсіби қызметке
тез і бейімділі тәжірибе жинауға мүмкіндік беріледі
медицина және фармацевтикалық қызметкерлердің мәртебесі жоғарылайды
медицина медициналық қызметтерді ақпаратпен қамтамасыз ету мақсатында кодекс жобасымен цифрлық денсаулық сақтау мәселелеріне құқықтық реттеу көзделген
бүгінгі таңда ақпараттық жүйелерде пайдаланушының құқығы анық шектелген яғни дәрігер тек өз пациентінің мәліметтерін көреді
сонымен қатар электрондық медициналық жазбаларды қалыптастыру мақсатында дербес медициналық деректерді жинау өңдеу және сақтау ұсынылған
аталған нормалар медициналық қызметті алу процессін жеңілдетеді
мысалы жаңа медициналық ұйым көмек алу үшін ескі медициналық ұйымнан құжаттарды жинау қажеттілігі болмайды
сонымен сонымен бірге кодекс жобасы мен басқа заңдарға жеке медициналық деректердің сапасы сенімділігі мен құпиялығы үшін медицина және басқа қызметкерлердің жауапкершіліктері нақты көрсетілген
нәтижесінде медициналық қызметтерді цифрлық режимде алу мүмкін болады пациенттердің жеке медициналық деректерінің сақталуы құпиялығы және ы дұрыстығы қамтамасыз етіледі
назарларыңызға рахмет баяндама аяқталды
рахмет ы енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат хаменова бақытгүл қайыржанқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
аталмыш заң жобасын қолдай отырып әріптестерімді қолдауға шақырамын
құрметті елжан амантайұлы
өзіңіз баяндамаңызға арқау еткендей кодекс жобасы жаңалықтарының бірі денсаулық сақтау саласының цифрлық ортаға жаппай көшу болып табылады
кодекстің алпыс үшінші бабында адамдардың ауқымды арнайы тобына дербес медициналық деректерге қол жеткізу құқығын беру ұсынылады бұл аса қолайлы емес сінді
ал депутаттар құпиялықты қамтамасыз ету мақсатында дербес медициналық деректердің иесін ғана айқындауды ұсынды
өз кезегінде бұл деректерге тек жеке тұлғаның келісімімен ғана қол жеткізуге болады
сондай ақ пациенттерге медициналық қызмет көрсету үшін қажетті мәліметтер шеңберінде ғана қол жеткізуге мүмкіндік беріле отырып олардың жалпы мәліметтерін алу құқығын шектеу ұсынылады
айтарлық дәрі дәрмек сатып алу кезінде тек препараттың атауы дозасы мөлшері ғана қолжетімді болады бұдан артық емес
әрине сіздер бұл редакцияны қолдадыңыздар
десек те анықтағым келгені мынадай дүние бар медициналық ақпараттық жүйелер пациенттердің мәліметтеріне пайдаланушылардың қолжеткізу құқығының аражігін ажыратауға дайын ба
және сондай ақ бұл процессті кім бақылайды сіздің министрлік пе әлде цифрлық даму инновация және аэроғарыш өнеркәсіп министрлігі ме рахмет
сұрағыңызға рахмет
біріншіден і қазіргі күнде ы пациенттің ы мәлімет ақпаратқа
қолы жету үшін тек қана өзінің емдейтін дәрігердің құқығы бар
бірақ сонымен қатар бүгінгі күнге қарап біз көріп отырмыз цифрландыру арқасында осындай персоналдық ы ақпарат көбейіп келе жатыр сонымен қатар басқа да осы цифрландыру ыыы жүйеге ы пайдаланып жүрген ы объектілердің ы қажеттілігі бар
сонымен осы кодекс шыққаннан кейін арнайы нормативтік актпен әр і осы цифрлық денсаулық сақтау жүйенің объектілерінің өзінің і ерекше і құқығы болады
олар барлық жаңағы субъекттер өздерінің ерекше код болады
сол код арқылы әр деректер і бөлек і қолжетімділігі мәселе шешілетін болады
ал жалпы ы осы мәселенің қауіпсіздігі ретінде жаңағы арнайы ы ақпаратты ы ақпараттық ы қауіпсіздік комитеті ы арнайы министрлік құрамында бар солардың жауапкершілігі
рахмет бізде оразбек асхат елубайұлы осы министр осында
за безопасность данных отвечает э в любом случае владелец информационной системы в данном случае это будет
организация здравоохранения
доступ к персональным данным должны защищать они
ну хорошо рост персональных данных а сама техническая безопасность о чем говорился вопрос
ну об этом речь что э
программно кто обеспечивает
обеспечивает владелец информационной системы министерство здравоохранения э да
елжан амантаевич а почему вы тогда считаете что это зона ответственности их министерства
мы со своей стороны
проверяем все э документы технические при прохождении э опытной эксплуатации на соответствие единым требованиям икт информ безопасности это первое
и второе уже в процессе эксплуатации мы делаем осуществление проверки на соответствие этим же требованиям
но за саму безопасность э данных за безопасность информационных систем защиту их отвечает владелец по закону об автоматизации

э ну я в своем ответе имел в виду в целом э политику гос информ безопасности осуществляет комитет по информационной безопасности
проектом кодекса действительно предусматривается ответственность всех субъектов цифрового здравоохранения э за э свой участок работы в частности
пользователи и разработчики э медицинских информационных систем они несут ответственность за сохранность персональных данных
те данные которые э обезличенно используются для проведения статической обработки на уровне уже министерства здравоохранения там несет министерство здравоохранения
то есть в зависимости от уровня вовлеченности э проектом кодекса четко
по моему был конкретно вот эти информационные системы по разграничению права доступа по
защите пользователей сведений пациентов
вот сведения пациентов кто будет защищать
сведения пациентов будут защищать все субъекты цифрового здравоохранения в соответствии с проектом кодекса их ответственность э закреплена какой госорган будет отвечать
завтра мы увидим что пошла утечка по сведениям пациентов это же очень э личные вещи
кто отвечает какой госорган с кого мы потом живьем шкуру должны снять по закону
тем данным которые хранятся
ну а что же вы тогда киваете на министерство цифрового развития конечно это ваша зона ответственности
я сейчас я имел в виду общие стандарты безопасности не надо общее конкретный вопрос был по персональным данным пациентов
и здесь вам нужно вот до второго чтения я попрошу руководителя рабочей группы вы этот вопрос возьмите на контроль и мы потом давайте отдельно обсудим
это очень важный вопрос который беспокоит граждан у которых все данные все что касается сведений о пациенте это же
очень э личное надо обеспечить и если мы вводим в информационное тогда надо четко сказать что это будет ограниченный к ним доступ информации только специалисты
в общем э на рабочей группе внимательно этот вопрос пожалуйста еще раз рассмотрите
сөз депутат яковлева татьяна ивановнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
у меня вопрос э к докладчику и представителю министерства национальной экономики
согласно законопроекта в отношении качества вакцин так же как и в отношении лекарственных средств и медицинских изделий в целом проверки проводятся в соответствии с требованием предпринимательского кодекса
эти требования на наш взгляд препятствуют проведению проверок с элементами внезапности при этом теряется весь смысл проверки
на практике контролирующий орган прежде чем въехать э на объект обязан за сутки его информировать зарегистрировать проверку в ген прокуратуре что также может занять от одного до трех суток
за это время нарушитель прекрасно может устранить все недостатки к приезду проверяющих уже не будет доказательной базы
о каком действенном контроле здесь может идти речь
елжан амантаевич скажите пожалуйста как на сегодня комитет контроля качества и безопасности товраров и услуг осуществляет свои полномочия в условиях таких ограниченных возможностей
и почему вы не предусмотрели нормы чтобы расширить эти полномочия
также вопрос к представителю министерства национальной экономики
не считаете ли вы что объекты занимающиеся производством хранением закупом транспортировкой реализацией и использованием лекарств должны подлежать внеплановому контролю без уведомления объекта
поскольку предварительное уведомление практически исключает выявление нарушений и в целом приводит к увеличению рисков для здоровья для здоровья и жизни людей ответьте пожалуйста
пожалуйста с вас начнем спасибо э за вопрос
э комитет по контролю качества безопасности товаров и услуг сегодня в соответствии с действующим законодательстовм э в сфере
оборота лекарственных средств и э качества медицинской помощи осуществляет свои контрольные функции э в основном двумя путями это э внеплановые проверки
по заявлениям граждан и э плановые профилактические проверки в зависимости от степени э так скажем э рисков на том или ином предприятии
в сфере санитарно эпидемиологического благополучия там есть дополнительно возможности проверки по особому порядку
э ну данные действительно нормы э привели к тому что количество проверок в этой э в сфере вот э фармацевтического оборота и качества мед услуг э значительно снизились
э мы это понимаем что к сожалению не всегда это связано с обеспечением качества мед помощи
с точки зрения вот с целью усиления э вот э контрольных функций государства э предусмотрены дополнительные нормы в частности э первое это передача э лицензирования э медицинской э медицинской деятельности
э с местных исполнительных органов на уровень комитета что позволит более жесткий отбор производить в соответствии этих э предприятий подаваемым
так сказать требованиям выдвигаемым а также постлицензионный контроль
э кроме того в отдельных сферах в частности в сфере родовспоможения э усилен э усилена э возможность по по проверкам особого порядка
то есть в целом э вот такие меры по усилению э были предусмотрены
елжан амантаевич сейчас мы мин э нац экономики послушаем конечно
вот э мое впечатление вам как руководителю государственного органа уполномоченного в этой сфере надо посмелее быть
там где надо контролирующие функции надо идти и спрашивать запрашивать их брать ставить вопрос
что вы сейчас тут начинаете там родовспоможение это сделаем лицензирование сделаем
вопрос конкретный был как вы собираетесь завтра контролировать вакцину если у вас қолдарыңызда инструментарий жоқ
задрав штаны за рейтингами бегаем
во главе с экономико финансовым блоком

пожалуйста айгуль амантаевна шаимова вице министр национальной экономики
спасибо за вопрос
э конструкция предпринимательского кодекса позволяет проводить проверки без уведомления проверяемых лиц и без регистрации их в органах прокуратуры
поскольку вакцинация это является обязательной процедурой и весьма важно обеспечить
я думаю по этому вопросу нам нужно узнать мнение генеральной прокуратуры и национальной палаты атамекен
марат муратович вот э как вы смотрите на то чтобы исключить обязательное уведомление ген прокуратуры при проведении таких внеплановых проверок поставщиков вакцин
я уточняю что только речь идет о вакцинах пожалуйста
уважаемый нурлан зайроллаевич
этот вопрос мы проработали
у нас в предпринимательском кодексе есть особый порядок проведения когда действительно представляется угроза обществу здоровью нашего населения тогда в предпринимательском кодексе предусмотрен особый порядок где исключается уведомление
у нас на сегодня имеются плановые внеплановые проверки
по плановым проверкам которые э регистрируются
проверяемый субъект должен уведомляться за тридцать дней то есть мы это убираем он может эээ в любой и внеплановый за сутки до проверки
здесь мы тоже переводим предлагается исключить уведомление о начале проведения проверки в отношении субъектов э ввозом приобретением транспортировкой хранением этих вакцин
мы понимаем озабоченность общества если где то мы предписываем обязательный характер где вакцины прививки должны быть обязательны
значит мы должны предоставить гарантию что это будет качественная это будет действительно соответствовать условиям хранения перевозки и использования даже
поэтому здесь мы эээ этот перечень расширяем переводим эту норму в особый порядок где не не нужно заранее уведомление а постфактум
после истечения суток направляется уведомление что в связи с таким то таким то обстоятельством была проведена проверка того или иного субъекта выявлены такие нарушения или
здесь э айгуль амантаевна права действующий порядок статья сто сорок шестая предпринимательского кодекса на сегодня то также имеются внезапные проверки без уведомления
э то есть на сегодня тоже этот есть инструмент но мы чтобы с целью введения особого порядка этот порядок узакониваем
то есть именно что касается вакцин
вакцины именно что касается вакцин начиная от ввоза
хранения транспортировки и использования
правильно все бы так
спасибо пожалуйста юлия константиновна позиция атамекена по данному вопросу по данному предложению депутатов
уважаемый нурлан зайроллаевич
э мы действительно проработали этот вопрос совместно с генеральной прокуратурой совместно с министерством национальной экономики с минздравом
э согласны что в сфере обращения э вакцин необходимо контроль усиливать
с теми предложениями которые сказала генеральная прокуратура мы согласны
также э мы проработали э необходимость норм э по внесению изменений в административную ответственность э в административный кодекс в части нарушения правил проведения прививок на должностных лиц медицинских организаций
в части нарушения правил ввоза закупа транспортировки и хранения вакцин и в части нарушения порядка проведения экспертизы лекарственных средств проводимых государственной экспертной организацией при проведении экспертизы качества и безопасности вакцинации

достаточно будет
да достаточно для того чтобы завтра вы жестко контролировали качество транспортировку и все что касается вакцин да спасибо
значит уважаемые коллеги в чем вопрос
в соответствии со статистикой шестьдесят пять процентов людей отказывающих от вакцинации в том числе и детей ставили правильно вопрос
вопрос ставили по качеству вакцин
к сожалению в две тысячи третьем году по моему две тысячи четвертом году у нас в казахстане были случаи когда завезли с э восточной европы
из сербии к к нам вакцину из за которой там постадали люди в том числе и были э случаи когда дети пострадали
конечно люди ставят вопрос о качестве
и очень удивительно елжан амантаевич что государственный орган который разрабатывал кодекс о здоровье не подумал о том как же эту проблему решить
опять заболтали все
как вы собираетесь контролировать если вы государственному органу уполномоченному своему комитету эти функции что называется не выбили
мы ужесточили
я хочу чтобы общественность знала депутаты внесли вопрос в первой части об ужесточении ответственности органов которые отвечают за
тендеры в отношении вакцин теперь введена персональная ответственность пока законопроектом
второе организациям поставляющим эти вакцины
причем в таком случае что если вдруг это повлекло
угрозу жизни до пяти лет лишения свободы
жесткий такой подход к тем кто теперь поставляет вакцины
но если такой жесткий подход в соответствии с законодательством к тем кто занимается этими вакцинами ну давайте дадим им право проверять эти вакцины
депутаты неоднократно при обсуждении я знаю на рабочих группах этого кодекса э на встречах с общественностью ставили вопрос о том что не только надо ужесточить требования к ним
о которых я сказал ужесточение требований но и расширить полномочия контролирующих органов в том числе и комитета контроля качества и безопасности э в этой области
мы предъявляем жесткие требования к этому учреждению и к их сотрудникам и ко всем кто поставляет но при этом на сегодняшний день эти сотрудники не могут не предупредив
вот от тридцати дней и ногой вступить на территорию где хранится эта вакцина проверить правильно ли она хранится
а как они обеспечат качество
их обложили со всех сторон
ну я больше вам скажу при обсуждении возникло предложение сразу у минздрава расширить не только вакцины а вообще вернуться к девяностым годам все разрешить им этого не будет
мы сейчас речь вели о вакцинах
вот что касается вакцин надо дать им эту возможность
с одной стороны ужесточили к ним требования
я говорил что в случае если повлечет какие то последствия для здоровья до пяти лет лишения свободы
но раз над ними такой дамоклов меч дайте им инструментарий в руки елжан амантаевич солай емес пе
да совершенно верно
коллеги вопрос вообще вакцинации это один из самых острых вопросов
и если говорить что качество вакцин будет выправлено я думаю что и доверие к вакцине у народа будет поэтому предлагаем внести вот эту норму об усилении полномочий комитета
это позволит этим сотрудникам комитета беспрепятственно заходить в в медицинские учреждения заходить к поставщикам вакцин вне зависимости от форм собственности
и они должны иметь право проверять как проводится транспортировка как проводится осуществляется хранение как используются вакцины
полагаю что такой подход ни у кого не вызовет возражений и у бизнесменов тоже
охрана здоровья граждан и конечно же прежде всего детей должны иметь приоритет над интересами бизнеса
вот с этого подхода давайте
будем рассматривать до второго чтения эти нормы
у нас еще будут встречи с общественностью и посоветуемся с гражданским обществом по этому вопросу
сөз депутат құрманова айзада аманкелдіқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым цифрлық даму инновация және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің өкіліне
ы бұл сұрақ і әріптесім депутат хаменованың сұрағының жалғасы
кодекс жобасының алпысыншы бабында электрондық көздерден өмір бойы цифрлық электрондық денсаулық сақтау субъектілерімен қалыптастыру қажет болатын әрбір жеке тұлғаға арналған электрондық денсаулық паспорт жасауы көзделген
әрине бұл ұзақ уақыт сақталуы қажет ауқымды үнемі кеңейтілетін ы мәліметтер жинағы екенін біз түсінеміз
және де жеке деректердің сыртқа шығып кеткен фактілері белгілі і ол туралы жаңа айтылып кеткен
дегенмен ақпараттың құпиялығын қамтамасыз ету және ақпараттық жүйелерді бұзу мен і пациенттердің мәліметтерін ақпараттық кеңістікке шығып і кетуінен қорғау бойынша нақты техникалық шешімдер қандай болады рахмет
асхат елубайұлы оразбеков
нурлан зайроллаевич ну на самом деле это вопрос не только здравоохранения да получить перс данные
и в данном случае э собственно как мы говорили за защиту данных в организации здравоохранения отвечают э сами организации но собственно целый ряд мер у нас уже принят и первое мы э признаем
информационные системы которые достаточно критичны для экономики для граждан э критически важными объектами
инфраструктуры государства
на эти критически важные объекты мы накладываем э как я говорил единые требования в области икт и информ безопасности осуществляем их проверки
кроме того э сейчас у нас э введен такой инструмент как э оперативные центры обеспечения информ безопасности и
мы будем э прорабатывать с минздравом чтобы у них появился свой отраслевой оперативный центр информ безопасности который будет отвечать за защиту информационных ресурсов минздрава

у нас э сейчас есть э дата центры которые отвечают требованиям защиты
от несанкционированного доступа
это дата центры как государственные так и негосударственные вот одно из требований размещение в таких дата центрах
спасибо асхат елубаевич
сөз депутат мыңбай дархан хамзабекұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті елжан амантайұлы
менің де сұрағым сол балаларға вакцина жасауға қатысты болып отыр
кодекс жобасында мынау ата аналардың бас тартуына байланысты жоспарлы екпелерді алмаған балалар балабақшаға жіберілмейді деп ы айтылып отыр көзделген
бұл норма да қоғамда кеңінен талқыланыватыр
бұны қолдап жатқандар да бар қарсы болып жатқандар да бар
қолдағандардың да уәждері бар қарсы келгендердің де дәлелдері бар
осыған байланысты депутаттардың осы жан жақты қарап талқылауының нәтижесінде кодекс жобасында ұжымдық иммунитет деген ұғым енгізу ұсынылып отыр
бұл егілмеген бала егер балабақшада егілген балалардың тоқсан тоқсан бес пайызынан астам болған жағдайда балабақшаға қабылданатынын білдіреді
ұжымдық иммунитеттің шектеуден кейін сақтау тетігі қандай болатынын айтып берсеңіз
және бұл процессті кім қадағалайды медицина қызметкері ме жоқ әлде балабақшадағы тәрбиешілер ме рахмет
ы сұрағыңызға рахмет өте маңызды сұрақ
оның себебі қазіргі күнде
ғылыми зерттеу жұмыстың негізінде бәріміз біліп отырмыз жалпы қоғамда осы өте і қауіпті инфекциядан қорғау үшін ы екпеленген вакцинациядан өткен халықтың саны і сол коллективтік ұжымдық ы иммунитеттен төмен түспеу керек
сонымен і осы талқылаған ұсыныс бойынша әрбір ұжымда і иммунизация өткен ы азаматтардың саны сол коллективтік ұжымдық иммунитеттің деңгейінен төмен түспеу керек
осыған байланысты біздің осы ойымыз бойынша осы заң қабылданған кейін ы денсаулық сақтау министрлігі білім және ғылым министрлігімен
біріккен ы бұйрық шығарып әр мекемеге осындай ыыы тәртіп енгізілетін болады
сол тәртіп бойынша әр і осындай і балабақшада немесе мектепте осы мәселелерді бақылауға мүмкіндік болады
ал осы і коллективтік ұжымның ы деңгейін бақылау үшін ы жаңағы айтылып кеткен
алдындағы сұрақта айтылып кеткен
медициналық қызметкер және тауарлардың қауіпсіздік бақылау комитетінің
жоспарланған ы тексеру бойынша бақылауға ұстауға мүмкіндік болады
жақсы рахмет
сөз депутат чирков михаил владимировичке беріледі
спасибо господин председатель у меня вопрос к докладчику и представителю министерства юстиции
статьей двести пятнадцать э проекта кодекса предусматривается посмертное изъятие органов и тканей по принципу презумпции согласия иными словами если при жизни человек
не выразил свой отказ от донорства то после его смерти у него могут изыматься органы и ткани при этом согласие или несогласие супругов или близких родственников не учитываются
депутатами же предложено что после смерти человека в случае отсутствия его согласия на донорство изъятие органов и тканей не допускается
при отказе от донорства также и родственников речь идет о супруге или супругах посмертного донора а при их отсутствии одного из близких родственников
елжан амантаевич скажите пожалуйста как медицинские работники будут осведомлены о наличии заявления на отказ от донорства ведь этот документ при его наличии мало кто с собой носит
и вопрос представителю министерства юстиции
если по согласию либо несогласию супруга э все понятно то по родственникам э в правоприменительной практике могут возникнуть споры
одни родственники могут быть за а другие против
каким образом будет установлена э очередность можно сказать э мнений
что будет учитываться вот э среди э родственников если их много конечно
пожалуйста елжан амантаевич
спасибо э михаил владимирович
действительно данная норма она хоть и была принята десять лет назад она вызвала бурное обсуждение
э что касается вот э самого порядка донорства э а этот порядок был регламентирован э соответствующим подзаконным актом министерства здравоохранения
э который э четко регламентирует что непосредственно лечащий врач он вообще не имеет доступа к информации о о том что данный пациент
который может стать э допустим потенциальным донором у которого смерть мозга зафиксирована он не знает
если он э зафиксировал смерть мозга то в соответствии с этими правилами он должен уведомить специальные э органы это республиканский центр координации транспланации
и уполномоченный работник этой организации э региональный трансплант координатор э он в данной ситуации уже начинает работать
и его задача как раз таки по месту жительства э данного пациента и в контакте с его родственниками выяснить было ли э волеизъявление э данного гражданина
э в том числе предусматривалась форма э государственной услуги в соответствии с которой каждый человек может подать свой информированный отказ э значит на донорство в своей поликлинике по месту жительства
но в связи с тем что действительно вот такие сложности есть э то есть э нужно срочно искать звонить и так далее мы э в связи с э ну в рамках вот э уже стратегии перехода на электронные госуслуги
э с февраля этого года э создали такую государственную услугу и теперь эта информация будет э легкодоступна э только этим трансплант координаторам э в едином закрытом регистре э волеизъявления
человек при этом может как дать свое согласие так и несогласие
и вот в этой ситуации э значит этот человек трансплант координатор он имеет доступ и он может получить эту информацию изъявлял ли согласие этот человек или не изъявлял
спасибо э наталья виссарионовна пожалуйста
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
спасибо за вопрос
дело в том что да действительно действующим законодательством не предусмотрен механизм определения приоритетного права среди близких родственников на изъявление согласия либо несогласия на трансплантацию органов эээ
уже большую ясность внесла поправка депутатов когда определили э приоритетные категории это супруга супругов и определили что среди близких родственников будет один из них только
вот наверно это тот случай когда семья должна определить одного своего представителя уполномоченного на э выражение ее воли согласия либо несогласия
э думаю что какой либо порядок здесь может привести к нежелательным последствиям поскольку каждый случай индивидуален каждая семья м должна самостоятельно э определить э своего члена который выразил бы согласие или несогласие на трансплантацию спасибо
ясно спасибо
э вообще эээ уважаемые коллеги уважаемый елжан амантаевич мы с вами видели какой большой общественный резонанс вызвала эта норма да законопроекта и в обществе да и на заседаниях рабочей группы э на круглых столах
вот возвращаясь к вопросу как вы сказали о заявлении на отказ от донорства
из вашего ответа следует что уже э с две тысячи пятнадцатого года пять лет население имеет право на отказ от донорства так да имеет население право
да да право но мы с вами должны признать очевидный факт что у нас в стране нет четкого механизма регистрации таких заявлений
у нас нет регистрации заялвения на отказ от донорства и поэтому у вашего министерства нет точных данных о количестве таких заявлений
вот почему это происходит
при внедрении допустим обязательного медицинского страхования надо отдать должное министерство здравоохранения очень хорошо поработало провело большую широкую разъяснительную работу с конкретными целевыми группами
вы поработали с работодателями вы поработали с медработниками ну и поработали непосредственно с гражданами так да
и теперь люди что касается обязательного медицинского страхования знают куда обращаться чтобы определить статус
застрахованности в системе осмс к какой поликлинике они должны быть прикреплены
еще раз повторюсь минздрав здесь очень хорошо поработал
если мы с вами помним в прошлый год ко всем гражданам сообщения приходили определитесь в ближайшие свои поликлиники зарегистрируйтесь будет с э первого января вот такая вводиться система
но если мы сейчас с вами образно говоря елжан амантаевич выйдем на улицу остановим граждан и будем спрашивать а знают ли они куда пойти как обратиться
э вот с отказом заявления да или наоборот с заявлением о регистрации там на донорство или отказом да никто не знает
я больше вам скажу если мы сейчас с вами пройдем в вашу любую ближайшую или нашу ближайшую там поликлинику на регистрации нам с вами не скажут
куда заносить есть ли реестр он общий или он индивидуальный для каждой поликлиники
вот эту работу надо было сделать так
у нас же все знают куда обращаться за медицинской справкой при трудоустройстве знают при поступлении на учебу при получении водительских прав
вот так должно было быть и здесь
каждый гражданин должен был знать если он намерен или наоборот не намерен
идти на донорство он должен один раз обратиться куда то его там должны зарегистрировать
но это нужно было довести вы должны проинформировать население
и нужно вести очень большую такую серьезную пропаганду разъяснительную работу среди населения об условиях посмертного донорства вот тогда не будет возникать столько ненужных разговоров вокруг этого вы согласны
да абсолютно согласен
э это замечание э будет учтено и мы в этом направлении усилим работу
спасибо теперь как вы усилите эту работу
что касается приказа
вы сказали две тысячи пятнадцатый год
этим приказом в две тысячи пятнадцатом году норма об отказе от донорства предусматривалась реализовать я вот норму выписал из вашего приказа посредством веб портала электронного правительства в две тысячи пятнадцатом году
до настоящего времени это не сделано
не говоря о том что сегодня в век современных информационных технологий человек должен просто вот знаете возможность свое э право реализовать через мобильное устройство
а вы не сделали то что в две тысячи пятнадцатом году в своем приказе сами себе обозначили
отрабатывайте пожалуйста елжан амантаевич
вашему министерству необходимо в самые короткие там самые сжатые сроки завершить вот разработку соответствующих программных решений и обеспечить чтобы этот механизм заработал уже в ближайшее время
просто вы уважаемые коллеги елжан амантаевич вы вот этими недоработками сами даете своим оппонентам ненужные разговоры вокруг этой нормы

я точно знаю коллеги ни елжан амантаевич ни его э коллеги врачи там ничего за этим нету
а что каких только уже версий нету
что это делается специально потом чтобы для вывоза этих всех органов
да нету ничего но давайте не давать повода
давайте эти нормы четко пропишем в законе порядок пропишем проведите большую разъяснительную работу
действительно через посредство там веб портала электронного правительства что вы до сих пор не сделали сделайте или через мобильное э приложение доступность и все
дайте этот инструментарий в общество и скажите
всем спасибо все свободны
принимайте решения и отрабатывайте
тогда и к вам медицинским работникам не будет никаких вопросов
солай емес пе елжан амантаевич
келісілді жақсы болды келіссеңіз жақсы болды
сөз депутат жылқышиев байділдә жылқышыұлына беріледі
рахмет құрметті төраға
елжан амантайұлы
мына кодекстің жобасында мынандай қызметтер профилактикалық медициналық қарап тексерулер жүргізу азаматтардың жекелеген санаттарына стоматологиялық көмек көрсету
медициналық оңалту қалпына келтіру емі және де бақса қызметтер осы ыыы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша іске жузеге асырады деп көрсетілген бірақ ы бұл жерде ы адамдар тобы нақтыланбаған
мынандай сұрақтар бар
осы енді азаматтардың міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында алатын мына жаңағы жоғарыда айтылған профилактикалық қарап тексерудің қандай түрлеріне құқысы бар
стоматологиялық көмек алады деген оның қандай түрлеріне құқы бар осыны айтсаңыз ол бірінші сұрақ
екінші мынау оңалту қызметтерін көрсетуді қажет ететін азаматтар бар ғой солар қайда жүгіну керек себебі бұл бұл мәселе бойынша өте кезек көп екенін білесіз рахмет
рахмет ы болат абжаппарұлы
расында әлеуметтік медициналық сақтандыру негізінде і жаңағы сіз айтқан ы профилактикалық ы тексеру және ы стоматологиялық қызметтер және оңалту қызметкерлері қызметтері осы жылдың басынан бастап пайда болды
ыыы профилактикалық скринингтерді алсақ ол ы түрлі түрлі скринингтер қазір заңда бекітілген
ол бүкіл ы біздің ы сақтандырылған азаматтарға тегін берілетін болады
ол біріншіден ы бүкіл балаларға сексен он сегіз жасқа дейін балаларға ыыы жыл сайын ы тегін тексеріс
ы ол жергілікті емханаларда және жаңағы мектептерде қосымша бірге өткізілетін болады
екіншіден і отыз жастан жетпіс жасқа дейін азаматтарға
ең таратылған маңызды аурулар бойынша ол артериалдық гипертензия ы қант диабеті және
жүрек ауруы ишемиялық жүрек ауру оларға арналған ы сонымен қосымша глаукома және бірнеше онкологиялық аурулар ы солар тегін ы бекітілген ал
стоматология қызметтерді алсақ ол ы біріншіден і бүкіл балаларға және
жүкті әйелдерге і тегін
жоспарланған қызмет
және і шұғыл медициналық стоматологиялық қызмет
ы әлеуметтік он топқа қосымша жоспарланған стоматологиялық беріледі бірақ і ортодонтиялық ортодонтиялық ы тіс ауыстыратын көмек тек қана екі санатқа ол
арнайы і ерекше ауруы бар балаларға сол стоматологиялық ауру і балаларға және і көпбалалы ы отбасының балаларына тегін беріледі
ал ы жаңа оңалту ы қызмет бойынша ол бүкіл азаматтарға і тегін і сақтандырылған қорының негіз негізінен ол
оны алу үшін өзіңіздің жергілікті і учаскелік дәрігерге барсаңыз ол өзі ы арнайы стандарт бойынша сізге жолдама жазып береді
рахмет сөз депутат унжакова ирина сергеевнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
у меня вопрос к представителю министерства труда и социальной защиты
для профилактики заболеваемости и внедрения принципа солидарной ответственности работника работодателя государства состояния здоровья работающего населения статьей девяносто первой кодекса
предусмотрена обязательность скрининговых исследований для работников и для этого даже предлагается пятидневный э социальный отпуск для работника который он может взять в течение года
параллаельно предлагалось чтобы работодатель имел право отстранить от работы тех кто не прошел скрининговые исследования
нам такой подход представляется неправомерным так как он нарушает права граждан на свободу труда и поэтому депутаты предложили исключить эту норму
и в связи с этим у меня вопрос скажите пожалуйста какие иные меры необходимо предусмотреть для того чтобы все таки сохранить заинтересованность работодателя в прохождении его работниками скрининговых исследований спасибо
пожалуйста вице министр сарбасов
спасибо уважаемая ирина сергеевна э спасибо за вопрос
значит в этот процесс безусловно вовлечены по сути три стороны это сам работник
э работник по сути обязан эээ сохранить свое здоровье и беречь поэтому если у него инициатива будет никаких проблем вот с учетом тех
э поправок э в кодекс и трудовой кодекс э касательно обязанности работодателя не будет то есть он создаст условия
э теперь что касается дополнительного механизма то безусловно сейчас в предприятиях есть э в рамках э коллективного договора в отношениях можно на базе коллективного договора по сути прописать механизм двусторонний в рамках которого
будет определяться по сути и ответственное лицо определяется э потом э можно определить э списки категорий работников которые подлежат скринингу и безусловно вот вся информация выстроит взаимодействие со своими медицинскими организациями
такую работу можно организовать
спасибо мади адилович
сөз і депутат клименко иван ивановичке беріледі
рахмет уважаемый нурлан зайроллаевич
мой вопрос адресован докладчику и представителю министерства образования и науки
согласно статьи сто пятнадцать проекта кодекса в целях профилактики и ограничения потребления табачных изделий в том числе новых видов некурительных табачных изделий предусмотрен запрет на их продажу
сегодня на рынке как мы знаем появились некурительные
никотинсодержащие э товары так называемые снюсы которые к сожалению да в связи своей привлекательностью упаковки сыскали большую популярность у в первую очередь у подростков
вот а как мы знаем э вот именно снюсы
если чрезмерно их употреблять они достаточно легко вызывают токсический эффект и наносят серьезный вред здоровью детей вплоть до риска летального исхода да смертельного
в этой связи депутатами была внесена поправка запрещающая как продажу ввоз производство распространение некурительных табачных изделий на территории республики казахстан
уважаемый елжан амантаевич
скажите пожалуйста какова позиция министерства здравоохранения по этому поводу
также прошу по этому вопросу хотел бы узнать позицию министерства
образования и науки спасибо
пожалуйста елжан амантаевич
э спасибо иван иванович
э ну действительно мы э констатируем что э в последнее время появились и участились случаи когда э ну так скажем табачные изделия которые произведены для взрослых они попадают в руки детям и м вот достаточно серьезные побочные эффекты возникают
в этой связи конечно мы э поддерживаем ужесточение э любых любые ужесточения мер в отношении оборота распространения таких эээ продуктов как всевозможные курительные и некурительные там жевательные э продукты
они появляются каждый раз поэтому э в этой части министерство здравоохранения полностью поддерживает такую инициативу спасибо
спасибо пожалуйста бибигуль амангельдиевна
э министерство образования и науки также поддерживает позицию в целом э министерства здравоохранения депутатского корпуса в части усиления ответственности тех лиц э которые то есть усиления ответственности по тем лицам которые реализуют такую продукцию
э и это не только связано с э табачными изделиями это в целом эээ любые другие правонарушения которые происходят э в отношении детей они должны наказываться э с более наверно таким усиленным уклоном
спасибо вот э коллеги я тоже во первых хочу сказать что всемерно поддерживаю это предложение депутатов
действительно сегодня потребление вот этих некурительных табачных изделий особенно так называемых снюсов о чем говорил сейчас депутат клименко в последнее время стало очень широко распространяться у нас в стране
вот по данным экспертов основными потребителями этих снюсов являются несовершеннолетние
это я думаю бибигуль амангельдиевна министерству образования педагогической общественности известно
по информации из открытых источников один только вот этот пакетик такой небольшой как сейчас министр здравоохранения говорит еще и яркие обертки привлекательные там добавки
так вот один этот пакетик содержит минимум сорок миллиграммов никотина что соизмерно двум пачкам сигарет
за раз если несовершеннолетний или школьник потребляет мы можем понять какой непоправимый вред наносится здоровью детей
и вообще эксперты относят снюсы к легким наркотикам вызывающим при потреблении нейротоксические последствия поэтому некоторые статьи на некоторых сайтах некоторых компаний которые рассказывают что это так более того
рассказывают что это заменитель сигарет ну может быть для взрослого человека который там долгие годы курил это и будет какой то заменитель
но говорить что это чуть ли полезно мы понимаем что это от лукавого и что стоит за этим
поэтому здесь очень большой вопрос
так что снюс становится очень серьезной угрозой для
казахстанских несовершеннолетних но и соответственно для казахстанских семей
теперь если говорить об опыте
я вам приведу справку вот о мировом опыте что касается европейского союза кроме швеции продажа снюса запрещена с тысяча девятьсот девяносто второго года
весь европейский союз
но если в историю уйти то там швеция родиной является

где уже известны случаи смертельных исходов среди подростков из за употребления снюсов с две тысячи пятнадцатого года введен полный запрет елжан амантаевич известно вам это
елжан амантаевич известно вам это
да мы известно когда изучали поэтому обсуждали этот вопрос и
поэтому у меня вообще большой вопрос как министерство здравоохранения работая над проектом этого закона зная всю эту практику не внесло сюда эту норму
максимум что вы сделали это приказом даже не министра а главного санитарного врача в декабре прошлого года
его постановлением или приказом сделали о временном запрете
в соответствии с юридической нормой в конце года он перестал существовать
для чего сделали для отчета что ли
теперь неизвестно вернее известно что и не секрет разными путями в разные формы вот эти снюсы продолжают поступать и в страну где казахстанские школьники
продолжают их потреблять
тут конечно понятно что одного постановления санитарного врача уже не обойтись здесь надо принимать кардинальные меры и прежде всего на законодательном уровне
поэтому и предлагается депутатами законодательно ввести постоянный хочу подчеркнуть постоянный и полный запрет на ввоз производство продажу и распространение некурительных никотиносодержащих изделий
ну хватит соседи запретили все европа запретила а нам что сюда все сливать будут
если мы теперь законодательно вводим запрет то соответственно надо предусмотреть и ответственность за нарушение этого запрета
и ответственность эта должна быть ощутимая а не там пять десять мрп что не даст никакого эффекта
это до второго чтения надо соответствующими правоохранительными юридическими органами государственными отработать и эти нормы сделать
более того вот эту борьбу со снюсом надо проводить по аналогии борьбы с другим
видом это вот эти спайсы и другими синтетическими наркотиками
то есть ее надо проводить жестко масштабно и повсеместно
и на законодательном уровне и дать представителям правоохранительных органов эту возможность чтобы они имея законодательно такую э базу могли пресекать и наказывать кто этим будет заниматься
у нас вице министр внутренних дел как вы считаете
мы абсолютно актуально это актуально актуально и э абсолютно поддерживаем ваше предложение вот потому что это одна из форм профилактики в целом вообще и правонарушений и безопасности несовершеннолетних
оставили один на один с этой проблемой педагогическую общественность
вот в школах чтобы они бегали за ними
за углом там смотрели кто им продает кто им приносит
давайте на корню это все сделаем
вообще ответственность за распространение снюсов должна быть такой же как за прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ
вот на такой уровень давайте подымем и закроем эту тему в стране
давайте не обманывать себя тут полумерами не обойтись
мы вот недавно
проводили э нормы по поручению главы государства усиления борьбы с наркотиками вы помните марат муратович здесь и тогда
э министерство внутренних дел нам приводило очень большую карту вообще как это все происходит вместе с минздравом кстати
все начинается с этих вещей
вот эти вот снюсы вот эти все вещи потом сигареты и побежала поехала
а мы бросим а мы боремся с последним звеном вот этой всей цепочки давайте начинать там
провести консультации конечно нужно с педагогической общественностью до второго чтения они знают ситуацию в школах с министерством внутренних дел они владеют оперативной информацией вот по этим снюсам и другим вещам
но давайте мы до второго чтения эту норму приведем в том соответствии в котором она должна быть
в стране хорошо
договорились принято да
сөз депутат кесебаева балайым тұрғанбайқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті ы елжан амантайұлы осы кодекстің жүз он бесінші бабына сәйкес темекі бұйымдарын шығарып және ашық көрсетіп сатуға оның ішінде осы бұйымдарды
тұтынуға арналған жүйелерді және осы бұйымдарға арналған сұйықтарды сатуға ы тұтастай
тыйым салынып отыр
сонымен бірге і он сегіз жасқа толмаған адамдарға темекі бұйымдарын сатуға да тыйым салынады
бұл әрине ііі жаңалық
біріншіден осы ретсіз сатып алудың азаюына ыыы өзінің әсерін тигізетін болса екіншіден і бұл норманың бір артықшылығы бұл балаларды зиянды әдеттен бой алдырмауға ы мүмкіндік береді
ал осы
бапқа сәйкес жиырма бір жасқа дейінгі і адамдарға алкоголь өнімдерін сатуға да тыйым салынады
енді айтыңызшы неге осы темекі және і алкогольді өткізу үшін әртүрлі жас шектеулері қолданып отыр
мүмкін жиырма бір жасқа толмаған адамдарға темекіні сатуға да шектеу қою керек шығар
осыған жауап берсеңіз

жалпы біз әрине бұндай ұсынысты қолдаймыз оның себебі
жалпы темекі шегу деген ы адамның әр адамның денсаулығына байланысты емес і әсер етеді сонымен әр і осындай ұсыныстарды темекі тартуын шектеу ұсыныстарды біз қолдаймыз
ы сонымен ы осы ы осындай ұсыныс болса бұл ұсынысты біз әрі қарай да қарастыруға дайынбыз әрине рахмет
рахмет сөз депутат платонов артур станиславовичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый елжан амантаевич у меня вопрос еще один связанный с трансплантологией
скажите пожалуйста если не удается установить личность пациента который находится в коме но его органы имеют тканевую совместимость
с органами человека нуждающегося в их замене будет ли проведено изъятие органов для пересадки при таком стечении обстоятельств сасибо
спасибо за вопрос
э ну разрешите еще раз четко все таки пояснить
э прежде чем забор органов осуществляется есть четкие две стадии
первая стадия это консилиум врачей э в том числе сам лечащий врач они должны принять э решение о смерти мозга и только после этого рассматривается возможность э так сказать использования органов данного человека как донорских
то есть э в данной ситуации когда
условно такое решение принимается врач не знает этот человек может быть э донором или нет поскольку он не знает он согласовал соглашался или нет
и тем более он не знает подойдут ли его органы кому то конкретно поскольку все эти исследования проводятся только после того как соответствующее решение будет принято
но э действующий порядок он четко гласит что э если человек при жизни э ой ну в состоянии болезни
не дал не не было возможности состояние не позволяло его идентифицировать то есть он находился без сознания и в принципе он
не идентифицирован то данный человек не может быть использован в качестве эээ донора для органов
понятно ну еще раз возвращаясь раз э депутат платонов вернулся к этой теме мы говорили елжан амантаевич э все что касается ну находящегося в коме да действительно консилиум там определятся по во первых
смерть или нет констатация должна быть головного мозга так же
да главное условие затем вы сейчас упустили важное звено надо будет определиться даже если он в коме нет при нем документы есть
э через ту систему которую мы возвращаюсь должны сделать единый портал там увидеть
а там то есть его родственники и фамилии и тогда уже можно будет шаги вот эти предпринять должны
я не знаю надо сейчас наверно определиться это или законодательно или вы своим подзаконным актом должны будете это прописать все у граждан должно быть это
ну и кроме того нурлан зайроллаевич когда э в большинстве случаев это как правило смерть э насильственная диагноз неизвестен при своей практике я знаю
что неизвестный человек если погибает то как правило человека с улицы привезли и в ста процентах случаев назначают судебно медицинскую экспертизу то есть там э в принципе донороство невозможно
ну это отдельная тема мы ее э в норме норму эту посадили в законопроект когда правоохранительные органы если там насильственная смерть это не вопрос не обсуждается там должно было должна провестись экспертиза
здесь еще раз возвращаюсь
значит э один из аргументов который был со стороны врачебной общественности и это нужно тоже подчеркнуть было эээ опасение что сама само направление в медицине как трансплантология может свернуться
но я повторюсь если четко мы выстроим с вами вот законодательно и люди будут этим пользоваться заранее принимать решения кто то определится и сделает
э письменное уведомление и зарегистрирует его о том что он после смерти готов выступить донором то это дает возможность и развиваться этой отрасли как трансплантология так же
абсолютно мы говорили с ведущими врачами которые работают в этой области
приезжал вы привозили сюда мы встречались с руководством европейского отделения всемирной организации здравоохранения
они тоже говорят это во всей западной европе такое в германии в соединенных штатах америки тоже так но там же не свернулась трансплантология нет
потому что когда населению доведут до этого каждый примет свое решение
мы вот тут работали в рабочей группе когда мне говорили один из министров даже принял такое решение публично сказал об этом так да
да ну вот видите если министр принял то думаете другие не примут что
поэтому надо просто четко выстроить работу довести до населения
сөз депутат тлеухан бекболат қанайұлына беріледі
ы рахмет нұрлан зайроллаұлы
жалпы заң жобасын қолдай отыра заң жобасына өзі көп күш салынды біраз шаруалар жасалып қалған қажетті нәрселердің біразы і қарайластырылды
бірақ мына сексен тоғызыншы статьяның көлемінде қоғам екенін жасырмаймыз
мен сайлаушыларымның аманатын жеткізе отырып осы сексен тоғызыншы статьяға қарсы шығатынымды жеткізгім келеді
жұмсақ күш иландыра түсіндіру тәсілімен көндірудің орнына бас көз жоқ обязаны деп міндетті деп заңға қондырып тізеге салудың қандай реті бар елжан амантайұлы
үкімет күшіне сенбейді ме әлде ерінеді ме
өркениетті елге тән осы қадам ба вообще
жалпы мысалы мен вакцинаға қарсы емеспін мен балаларыма салдырамын өзім де кезінде вакцина алғанмын бірақ көзі ашық есі дұрыс адамға түсіндірсе осы тұсінетін нәрсе ғой неге біз заңмен міндеттейміз
ген прокуратурадан сұраймын осыған байланысты яғни бас тартқан адам сонда фактически заң бұзушы болып шыға келеді ме
конституцияның жиырма тоғызыншы
бабында бар ғой ы соған бұл қайшы келмейді ме мысалы үшін әр адам өзінің денсаулығын қорғауға і м несі ы құқығы бар бірақ оны онымен оны міндеттей алмаймыз деген нәрсеге қайшы емес пе ген прокуратура
соған сіздер де жауап маған түсіндіріңіздерші маған түсіндіре алмасаңыздар қоғамға түсіндіру өте қиынға соғады осы мәселені
неге біз міндеттеуіміз керек әркім өзінің құқығын өзі пайдалануға тиіс
ал тізеге салу бұл жерде ы қиянат сияқты меніңше
осыған жауап беріңіздерші
і елжан амантайұлы сізден бастайық содан кейін ген прокуратура
і рахмет ы сұрағыңызға өте маңызды уақытты сұрақ
ы енді қысқаша айтсақ
вакцинацияны міндетті түрде енгізу себебі ол
инфекциялық аурулардан басқа азаматтардың денсаулығын сақтау
себебі і қазіргі күнде осы балалардың ата аналардың екпеден бас тартудың негізінде ы жалпы елімізде басқа бұрыннан ұмытқан инфекциялық аурулар қайтып келіп жатыр
бірақ одан тек қана сол балалар емес басқа да саны көп есе көп і медициналық аурулармен і ауыратын балалар

өлетін болып жатыр
сонымен і біздің ойымыз көп мемлекетте осы кейбір кейбір барлығы емес кейбір вакциналарды вакциналар міндетті түрде салынады оның себебі басқа азаматтардың денсаулығын сақтау ол өкіметтің міндеті рахмет
бас прокуратура марат мұратұлы
бекболат қанайұлы сұрағыңызға рахмет
өзіңіз білесіз біздің ы конституциямыз екі баптан тұрады жалпы бап пен арнайы бап общее положение дейміз жалпы
біздің ең
құндылықтарымыз ол адам адамның өмірі адамның денсаулығы деп біздің негізгі заңымызда көрсетіліп отыр

жалпы бөлімі конституцияның арнайы бөлімінен бір саты жоғары тұрады
егер адамның өміріне денсаулығына қауіп болатын болса біздің конституция сол жерде заңмен шектеу жасауға мүмкіндік толық беріп отыр
сондықтан конституцияға қайшы емес
біздің і отыз тоғызыншы бабымыз көрсетіліп отыр егер адамның өміріне денсаулығына қауіп болатын болса осы басқа заңмен ы оның құқын
жаңағы білім алуға еңбекке шектеуге мүмкіндік бар өйткені біздің адамның ы өмірі мен заңы ең құндылық деп есептеледі
сондықтан бүгінгі неде біздің і өзіміздің сараптамамыз бойынша конституцияға бұл нормалар қайшы келмейді
жақсы рахмет
құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды елжан амантайұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді қосымша баяндама жасау үшін сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі депутат аманжолова зәуреш жұманәліқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы жаңа кодекс жобасы мемлекет басшысының жолдауын іске асыру мақсатында әзірленді
ол мәжіліске екі мың он тоғызыншы жылғы отызыншы қыркүйекте енгізіліп таныстырылымы он жетінші қазанда өтті
кодекс жобасының нормалары халық арасында жаңа айтылғандай кеңінен талқыланып кейбір қоғамдық резонанс туғызды
бұл трансплантология патологоанатомия биомедициналық және скринингтік зерттеулер вакцинация дербес медициналық деректерді қорғау балалардың денсаулығын сақтау
құқықтары мәселелеріне сондай ақ психикалық және мінез құқықтық ауытқу бойынша диагноз қою кезіндегі бастапқы буындары дердің рөлін анықтауға қатысты болды
депутаттардың сайлаушылармен болған көшпелі кездесуі барысында да кодекс жобасы үлкен қызығушылық тудырды
түрлі алаңдарда жобаны тұрғындармен сарапшылармен және жұртшылықпен бірлесе талқылау жүргізілді
әлеуметтік маңызды мәселелерді жан жақты қарау және олар бойынша оңтайлы шешімдер әзірлеу мақсатында жобаны талқылау жоғарғы деңгейде жүргізілді
мәжіліс төрағасы нұр отан партиясы фракциясының жетекшісі нұрлан зайроллаұлы нығматуллин бірнеше рет мемлекеттік органдардың өкілдерімен медициналық қоғамдас пен азаматтық қоғам өкілдерімен де кездесті
кодекс жобасы нұр отан партиясы фракциясының жиналысында да кеңінен және сындарлы түрде талқыланып оңтайлы шешім қабылданды
құрметті әріптестер депутаттар ұсынған негізгі нормаларға тоқталып өткім келеді
трансплантология мәселесі бойынша жаңа айтылды сонда да өзінің донор болуға келіспейтіндігі туралы тірі кезінде ерік білдіру болмаған жағдайда дәрігерлік консилиум
бас миының диагнозын анықтағаннан кейін донорлық ағзалар мен тіндерді алу мүмкіншілігі қолданыстағы заңда қарастырылған
ал қазіргі жобада бұндай өтініш болмаса онда оның ағзаларын алу жұбайының зайыбының жазбаша келісімін алулар болмаған жағдайда жақын туыстарының келісімімен жүзеге асырылады
сонымен қатар шетел азаматтарының мұқтажы үшін қазақстанның ағзалары мен тіндерді шығару мүмкіндігі шектелді
біз ағзаларды тек шетелде ем алып жатқан қазақстандық азаматтар үшін ғана шығаруды ұсындық
патоанатомиялық зерттеу және дәрігерлердің консилиумы бас мидың семуін растаған кезде адамды жасанды тіршілікті қамтамасыз ету жүйесінен ажыратуға қатысты мәселе марқұмның жұбайының немесе жақын туыстарының жазбаша түрде келісімімен шешіледі
бұдан басқа жеке басты анықталған медициналық мекемеде қайтыс болған адамдар бұрынғы он күннің орнына жиырма күн ішінде
егер жерлеу үшін сұрау болмаған жағдайда ғана анатомиялық сый ретінде танылу мүмкін деп белгіленді
бұл ретте кім екендігі танылмайтын мәйіттер анатомиялық сый ретінде берілмейді
инфекциялық ауруларға қарсы вакцинация жүргізудің міндеттілігі бойынша норма қолдау тапты
бұл ретте екпелер міндетті және ерікті болып айқындалды
сонымен қатар вакцинаның сапасы қатаң бақылау жүргізу нормалары енгізілді
кез келген уақытта тексеруге мүмкіншілік беріліп тексерудің арнайы тізіміне енгізілді
өндірушіден бастап медицина қызметкерлеріне дейінгі барлық кезеңдерде жауапкершілік айтарлықтай күшейтілді
сондай ақ екпе салынбаған балаларды балабақшаға қабылдауға шектеу қою жөніндегі норма қолдау тапты яғни екпе салынбаған балаларды балабақшадағы ұжымдық иммунитеттің жоғары деңгейі сақталған жағдайда ғана қабылдауға рұқсат беріледі
жобада он алты жасқа толған кәмелетке толмағандарға қатысты түзетулер көзделді
оларға ата анасының келісімісіз тек профилактикалық және консультативті диагностикалық медициналық көмек алуға және өзінің репродуктивті денсаулығын сақтау жөніндегі ақпарат алу құқығы берілді
кодекс жобасынан жұмыс берушінің скринингтік медициналық зерттеулерден өтпегені үшін жұмыскерді жұмыстан шеттету жөніндегі міндеті қолдау таппады
бұдан басқа депутаттар түрлі аурулардың алдын алу және жас өспірімдердің пайдалануына жол бермеу мақсатында нарықта таяу таяуда жаңа пайда болған темекіні қыздыру мен
тұтынуға арналған жүйелердің және оларға арналған сұйықтықтарды пайдалануға шектеу қою жөніндегі түзетулер енгізді
медициналық білім мен ғылымға оның ішінде ұлттық орталықтарының рөлі күшейтіліп аккредитация аттестация денсаулық сақтау саласындағы мамандар мен менеджерлерді сертификациялауға байланысты бірқатар нормалар өзгертілді
кодекс жобасының мазмұның жақсартатын жекелеген нормалар нақтыланды
жұмыс тобы мүдделі министрліктер мен ведомстволарының медициналық және ғылыми қоғамдықтарының үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерінің және тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен тоғыз жүзден астам түзетулер қарады
кодекс жобасы бойынша жұмыс әрі жалғастырылып жатыр
парламент мәжілісінің барлық комитеті заң жобасына оң қорытындыларын берді
жұмыс тобының жиырма сегіз отырысы дөңгелек үстел конференциялар бірқатар сараптамалық кеңестер кездесулер және комитеттің екі кеңейтілген отырысы өткізілді
осы айтылғандарды ескере отырып кодекс жобасын бірінші оқылымда мақұлдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет
рахмет і зәуреш жұманәліқызы сізге
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат қаракен құралай әнуарқызына беріледі
уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые коллеги
в послании народу казахстана казахстанский путь две тысячи пятьдесят единая цель единые интересы единое будущее елбасы первый президент нашей страны нурсултан абишевич назарбаев
определил здоровье как ключевой фактор развития государства и обозначил основной принцип развития системы здравоохранения выраженный в солидарной ответственности государства работодателей и населения за здоровье
а оно здоровье является основным и неотъемлемым правом я бы сказала обязанностью человека а государство несет ответственность за разработку стратегий необходимых для осуществления этого этого
программа обеспечения общедоступности медицинского обслуживания не сможет достичь своих целей если ей не будет сопутствовать совершенствование законодательства
в предлагаемом проекте кодекса введены нормы по обеспечению соответствующих условий для охраны общественного здоровья основополагающим принципом которого является взаимосвязь здоровья отдельных людей и благополучие общества в целом

для этого в проекте кодекса впервые вводится понятие служба охраны общественного здоровья как система государственных мер направленных на взаимодействие между государством
населением и общественными организациями для пропаганды и поддержания здорового образа жизни зорового питания профилактику заболеваний
в эти меры помимо других включены обязательное проведение скрининга получение профилактических прививок регулирование влияния факторов окружающей среды на здоровье населения
предусмотрены меры направленные на снижение потребления алкогольных и табачных изделий
начатая цифровизация здравоохранения кроме высвобождения времени врача должна дать эффект в государственном масштабе
формирование больших
баз данных о здоровье общества возможность развивать прогностическое здравоохранение основанное на цифровой и на и а не на бумажной статистике
точно и адресно планировать финансовые средства и осуществлять контроль достигнутых результатов
нормы по цифровизации подробно отражены в проекте кодекса
на расширенном собрании фракции партии нур отан которое состоялось двадцать первого марта текущего года с участием широкого круга экспертов представители медицинского сообщества общественных и неправительственных
организаций заинтересованных государственных органов было учтено их мнение касательно сбора обработки и хранения персональных данных
теперь их владельцами будут являться сами пациенты и любая операция будет производиться только с их согласия
наряду с этими вопросами санитарно эпидемиологическое благополучие населения имеет особую роль
в настоящее время увеличилось количество отравлений регулярно выявляется продукция несоответствующая требованиям безопасности заявленным свойствам и маркировке
высоким остается удельный вес несооответствующих санитарным нормам проб воды атмосферного воздуха поэтому необходимо обеспечить их мониторинг контроль качества и безопасности как со стороны государства так и со стороны общественности
здесь помимо государственного контроля и надзора важная роль отведена санитарно эпидемиологическому аудиту
в предлагаемом проекте кодекса предусмотрены меры по повышению ответственности аудитора и качества проводимого аудита
в заключении хочу подчеркнуть что к законодательным нормам касающимся защиты здоровья и жизни человека необходимо подходить через призму национальной безопасности
в предлагаемом проекте кодекса все эти нормы в основном отражены
на основании изложенного предлагаю поддержать данный законопроект в первом чтении
спасибо за внимание
рахмет құралай әнуарқызы сізге
сөз дерутат султанов қуаныш сұлтанұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар мәжіліске қатынасушы лауазымды қызметкерлер
кодекс жобасы әр адамның конституциялық құқығымен тікелей байланысты
конституциямыздың бірінші бабы қазақстан республикасының ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі құқықтары мен бостандықтары деген сөздермен басталады
сондай ақ конституцияның жиырма тоғызыншы бабы азаматтардың денсаулығын сақтауға кепілді медициналық көмектің көлемін тегін алуға хақылы екендігін айшықтайтыны да белгілі
тәуелсіз мемлекеттігіміздің ширақ ғасырында халқымыздың денсаулығын өмір сүру саласын көтеруде бұрын сонды болмаған жақсылықтарға қол жеткізе алдық
елбасы тұңғыш президент нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың бастамашылығымен денсаулық саласының материалдық базасын күшейтіп оларды жаңа
әлемдік дәрежедегі технологиялармен жабдықтауда білікті мамандарды қолдап дүниежүзінің ең озық оқу орыдары мен клиникаларында білімдерін жетілдіруге шектеусіз қамқорлық жасалған әйгілі
осы жылдары мың бес жүзден астам жаңа ауруханалар поликлиникалар бой көтерді кардиологиялық нейрохирургиялық ана мен бала травматологиялық тағы басқа салалық ұлттық орталықтар
жаңалық болып олардың жұмысы жолға қойылғанның нәтижесінде мыңдаған адамдардың өмір сүру мүмкіндіктері артты
юрия пя серік ақшолақов нұрлан батпенов сияқты мамандарымызды әлемдік клиникалар ота жасауға тәжірибе алмасуға шақыратыны да мемлекеттің абыройы
әрине озық тәжірибені алдымен өз халқымызға көрсете алуымыз басты мақсат парыз
жаңа кодекс халыққа медициналық қызмет көрсетудің жаңа үлгісі болып медицина мамандарының қызметін жаңа сатыға көтеруге үміт артады
кодекс осы талаптарға жол ашып мүмкіндік туғызатынына сенгім келеді
кодекс оның кейбір баптары мәжілістің нұр отан фракциясы жиналысында нұрлан зайроллаұлы өзіңіздің төрағалығыңызбен жан жақты талқыланғанының куәсі болдық
кез келген кодекс заң жобаларына мындай мәртебе беріле берметіні де есімізде
сонымен бірге қоғамда көп сұрақ туғызып кереғар пікірлерге себеп болған сол фракция жиналысында мейлінше талқыланған адам ағзасын ауыстыруға қатысты баптар туралы айтарым
ол шаруалар тек қана адам өмірін сақтау ұзарту әр адамның құқығын құрметтеу тұрғысынан қаралуы қажет
донорлық маңызды донорлық ниетті қолдау дұрыс бірақ медицина жетістігін бизнеске күні бұрын адам тәнінің мүшелерін саудаға салып
табыс көзіне тіпті келе келе алып сатарлық парақорлық жемқорлық көзіне айналдырудан сақтандыру болдырмау жолдарын белгілеген жөн
келесі маңызды мәселе министрлік елді де медицина құрылымдары мен мекемелерімен қажет қажет емес реформалармен сілкілеп түрліктіре бергенді тоқтатып таза адал жауапкершілікті ең бастысы білікті қызмет етуді ұйымдыстаруы міндетті
қалыптасып жап жақсы ел үйренген құрылымдарды жөні жоқ алып қосқанды реформа деп түсірмегені дұрыс
реформаның мазмұның саласын сапасын тиімділігін адамдарға ыңғайлылығы тұрғысынан жүргізу маңызды
мәселен қазіргі жедел жәрдем қызметін оңтайлы деп айту қиын әсіресе өңірлерде облыс орталығынан шалғай аудандар елді мекендер тұрғындарының қолы жетпей қалды
оны жедел жәрдемге мұқтаж аурулар екі есе азайды деп түсіндірмек болғандары да түсіну қиын
сол сияқты нұр сұлтан қаласындағы кардио нейрохирургия сияқты нәтижелі жұмыс істеп тұрған ұлттық орталықтарды медицина универститетімен қосу әрекеттері де түсініксіз әрі мүлдем қажетсіз
кодекс жобасында ұлттық орталықтар туралы сөз жоқ
осыны ескеріп жобаға денсаулық саласында ұлттық ғылыми кардиологиялық немесе нейрохирургиялық орталықтардың статусы туралы арнайы бап кіргізу орынды болар еді
кодексті жүзеге асыру мақсатында қазақстан медицинасының жетістіктерін тұрақтандырып медициналық қызметтің сапасын жаңа сатыға көтеріп дәрігерлер қоғамдастығына деген халық сенімін күшейтіп
мемлекетіміздің азаматтары дені сау білімді білікті дүниежүзілік бәсекеге қабілетті ұлт боларымызға айрықша еңбек ететін заң қабылдау ортақ мүддеміз деп түсінемін
заң жобасын бірінші оқылымда қабылдауды ұсынамын назарларыңызға рахмет
рахмет қуаныш сұлтанұлы сізге
құрметті әріптестер басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
сонымен талқылау барысында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
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіз
дауыс беру режимі қосылсын